Mai sodan marori, butaali, be gauri mi siga mi do defa sedda sedda mi nyama wakati mi yidi pat. Mi tokkata nyamugo nyamdu fere to Sali irin marori be butaali be gauri ngam terde am saata masin.